आटा कई प्रकार को होता है जैसे चावल का आटा, गेहूं का आटा, रागी का आटा, जई को आटा, मकई को आटा, ज्वार को आटा, सूजी का आटा। आटा खाने के काम आता है और एक एक बहुत अंगिनत फायदे हैं जैसे रोटी बनाना, बिस्किट बनाना, ब्रेड बनाना और बहुत सारे इत्यादि।